אול חאגה חאצני נטפי אלדו באש נבקאוו פלאמאן, כנחיידו אלמצבּאח אלקדيم בּאלדווראן חתא כיכרוג', מןבעד כנג'יב אלמצבּאח אלג'דיד כנברמו חתא כאיווקף מזיאן וכנשעלו אלדו באש נתאכּדו אן כלשי חדאם.